Kuéꞌentuvī né kada i kíkɨꞌɨn káꞌan ni ña di ñaadɨꞌɨkuétsi ne ñatin ndukun ne ña n ñaꞌa i nani pasadu pasadu tsá ne ñathin ka íi ɨkɨ̄ꞌɨn ña viꞌi ñadɨ̄ꞌɨ kuétsi n kɨ̄ꞌɨn ña í nta ñaniꞌi ñuva ñadɨ̄ꞌɨ kuétsɨ vi dɨꞌɨ ñāvi kani ñādi un ɨ litró idu ka ndɨ́ɨ́ dijan vi i nani guārdiente ntákāꞌan io vi kan néé kada kuꞌntūꞌu ne ña koꞌo ña ne káda kuntuꞌu ña ntáa ne ñá nɨ náñiꞌi ña ce kané du ka kueꞌe ntuvi kāda i í í ntadɨ̄ɨ un konpromisu ká xi kāꞌan io i ñee ñaꞌ i kɨ̄ꞌɨn nté ni ña o ñadɨꞌɨ̄ kuetsí cha éste kāꞌan tú tsí kuvi ne kuꞌnte tu niꞌn éste niꞌn tīí kuetsi tēꞌnu í kantioxi táꞌnu ne kané kadɨ ña ntúu íi í ntádɨɨ uu ntúdu sá ne ntuu i ntadɨ ntúdɨ́ sa né kāꞌan ñá ne káda kuꞌun niꞌi ña di ste íta ñūꞌú vi ítañūꞌu vi kuniꞌnga ñadi éste idu ka ntɨ̄ɨ́ dií chá vi ntute ūve ján vi í koꞌo ne ñá ne káda kuvi káda ku i este ntadɨ sa né kāda ꞌne in ka ne káda kāꞌan ne ña ne ñaꞌa īoo ne ō án kaꞌan iñoo ō ó kaꞌan i ntuvī ne káda. Kuvi kani viꞌí tun tiepo si japētí vevií ne ñáꞌa gadú ka tsí vevii ne tɨi kuetsī jan teꞌnu ne io nantio tin ñadɨ̄ꞌɨ́ tin ne ínātoo dído te ne ñoo ñádɨ̄ꞌɨ kuétsi á kantio tɨn ora taꞌanú tsɨnkaíi kadōo diído tu ne ñoo ikuiñɨ́ɨ tuꞌune ídu ka ne ína kui dɨɨn ne tín vévii jaꞌa ñáꞌa nga dú kan takā kuéꞌentuvi ora kada í du ka kánañee túku viko dií víko kuia ján ne ñaꞌa tsí éste kuéꞌen ne tún ña na ña itāñuꞌuvi na ña xúꞌun na ñañūvi na ña ñi dojun vítsi ñuꞌu já vi vitsi ñīo a vi dukā naíña ne kada nákaꞌán tun ña tsí tsin ka tuku i nakoo ní tuku nima te unne vā thí vevii ne ī ká si itɨ́ kɨtɨ iꞌa ntiusi ne ñáꞌa gántádɨn ña tsɨ dɨci ina í nákutun ini a i éste ñaꞌa ntáa ídu ka kánañee nima té é tsi nee īꞌí ntantíje ne ta koo í kūaꞌvi cosa a ne tsín ka íntantíꞌxe í í kakuvi ne xtín ka inañɨ ine ñaꞌ tsen ta koo í kūñáꞌvi ñaꞌa nadíko ne ia ntioso ta koo inaku ñaꞌvi tínkā ú ne i ntantíxe ne i du kā tsín katīní kūaꞌvi tsín kai ntaantíxe. Nkuéꞌena pe tí ko má ña te ntuku io dúka na na naéꞌe o kuēnta é ci iō īó ne síi naéꞌe iō di kueꞌntédu ní na kanakaán ntii dɨkɨ ngootuní nga vathi iō ió ne ñaꞌa ne ō éno oimada ma nté ka ne dka nántē ñūɨvi ora kadā í du ka úun ñaꞌa ñāta ján ne ñaꞌa ci éste nantio íko kudadu ñáꞌa nántio i da neꞌe i o kuétsí ngoo ita koo i na kunuu vi da kuñuꞌu núu netín o nūú ne tuniꞌiñu ñaꞌa yatá ñá da kué the kaꞌán ne tu ñá dā kuéthe kāꞌán netí niꞌi ña ñatá sia sea éste ñaꞌa tíi o ña ñādɨ̄ꞌɨ ne kadē kuntē kɨ́mi tí kuntéé kɨ́mi neti vií da ku ñuꞌu né pēti ñoo dá neꞌe teꞌ nú máske dē kaño ta kaa iꞌá ngo vi o iꞌa ña ini ngo vi éste ne csi uun kánte kɨmi io nūu ntiusí neskɨ da neꞌe io kuétsí ngo ne ntíko kunuu vi da kuñuꞌu núu taniꞌin iꞌá ntiosí ci nté ñoō ne ñá kuntéini ngo í ño ún kuetsi ntíko kini kaꞌani o ne de kɨmi hí kunūu vi da kaꞌñuꞌu vi da kuñuꞌu nuu kuétsí niꞌi ngō ne dukuā neé ñoo ne ntio ngo kuētsí. Maté ña te íꞌa ngo tāꞌvi o ña te diokon dāꞌva tsi ntio nko tāꞌchí kanuu vi da koñuꞌu núu taꞌniꞌi nko ne tsín kā í kaꞌan ntio ntiusi énkoo ñāꞌa i é stē ika tui dún ko i na kunuu vi da ko ñuꞌu núu nko ñaꞌa íkini kāꞌan io ní taꞌan ngo ñaꞌa íkini vii o niꞌí taꞌan g o xtɨ́ vēvií kantíto iō ne vevií na <hesitation> né ntio nko taꞌan nko ñáꞌa kadá i ñīꞌí taꞌan go ne káda ntio nko ñaꞌa thí tiempu tha neítāntíxin a dava ñaꞌa ne dava ne īó ne kāde kantíto taꞌan kō ne didi nti ō ñaꞌa dií cin ni ñaño u kuéꞌēn neé vi da nuu iní kueꞌēn ne ñaꞌa tsí éstē dé ña te ñaꞌa viꞌi nko ñóꞌo ñá te ñaꞌa viꞌnko ñáꞌa ñaꞌa tsin ña te ñaꞌa ñūú nko ñaꞌa thín īkeꞌen sáꞌvi nto ñáꞌa ñaꞌa kada né ñoo ne ve de kékunūu vi da kuñuꞌu nú ngo ne da kini kakaꞌan io da kn kade kuení ngō ne kuanto de kē in ntiusi ne uɨn csi ntiusin ñaá ne ngo ntukú ió ne uɨn tsi ntiusi ña neé ña tsin kantío ña ñoō ne án kuixka ngō ne án ntaꞌvi ngó ne á ntīi kún ñu no ne án án éste guērú ngo ne o ntíí ka ño ne vētsi ntiusin ñáꞌa intío ña ñoō ne ñá te vidadí niꞌi ña miī ne ngo ñee ó ñuñɨ́ví tsi ña tsin —kan ntío ña ño kn de kɨ́ mi tsí éste te ntantíje tí kakun nti xen nko ntiusi né kada ne na kunūuvi da kuñuꞌu núu ngo niꞌi ntúku i iꞌa ntiusi né dukōō né ñaꞌa ne ntio ña ñō dɨn. Kanē tsín kaꞌa i kaꞌntio ntiusi ña ngo ora kāda ii é ste uun ñadɨ̄ꞌɨ kuetsi é stee íi i kakunuu iꞌá tune ñaa thí kantio íko kūdadu taꞌnu tsi tāka táꞌanu kuetsī inacini o jáꞌ ne duka ntóꞌo dɨꞌɨ ngo kádaniꞌa ño ka núu io nɨꞌɨ ñɨkɨn ñavi kādā i nduꞌu é stee un í kañeꞌnu io kaꞌnu o nuꞌu ñɨkɨn ñavi áun kada í káku ño ne dukān taka kañini ño ñádɨ̄ꞌɨ kuetsí é vi fáꞌ i ntí ka kañee tuká kunúu iꞌá tuntí ka kañeꞌnu iꞌá tun ntí ka kaee iadn dukān ñeé ne iō ntukú io ñu ñuꞌu já kada i éste íi í ío io ña ñaꞌa ca taꞌ ña ngo ve tsi ñaꞌa te vií dadini ña ñaꞌ ca taꞌa iña ngo mí kuēꞌin ti vií dadîni ña ñá ci te ñāꞌa vií dadíni ña ntiusi ni ñꞌa ntigēe ní o kane de vé ngo í ka nu kunuu vi da kuñuꞌu nú ngo niꞌí daño nga iꞌá ntiosí ñuñiví já ne tsín kāꞌ í ka nuu tsí kaíka do núu tsí n kāꞌ íi i éste i nte kɨ́ɨn mi i este ívi ío tsí te ñāꞌa dúkoo vii o né káda ne ño i ñaꞌá kuiñī ní io nté ñoō né te ɨn ñaꞌa ntíkoo kini kāꞌan ña ni ngō ne pues ñáꞌ ñáꞌ kātu vi dadíni nuu ngo niꞌí ñaꞌa chá tsi kini kāꞌan ñani ngo kini dé ñanī ngō ne kane duko iꞌá ntiosí ñaꞌa íi kini vio ni i ne duko. Kini kuiní ña dukū ñá nga váꞌa ñini ña ño ne kada ne ñóo io ntúku tsí mii tho ndúku o kuētsí ngo i ñaꞌ kuíñiní ñaꞌa ño ne ñá te kuētsí ñaꞌa chi ña i ñaa kuiɨniña ño tsi ño ntúku ño kuētsí ngo i kini kāꞌan io kinī dé o nꞌatsí nga ñaꞌa de ñáꞌa de vérngo i intíko kini viꞌi ó tsin nee īn i ntiosi ntío ne vóꞌo iō tsí kūnaní taꞌan ño nii taꞌango tsí nduvi né kañeꞌɨ ne ñaꞌa kákati ko kōó kādā éñee ndúu i ne nú kava ñō ne kueꞌen ñō ñúñiví ja ne ñaꞌa ñaꞌa kaní io kada ñee ño ne o ñaꞌa kú ni o kada kū ñaa sáꞌan kuú ni ō tsí taka kaꞌntɨɨ io kadá káku ño ne duku kādá kīꞌó mate ká núu ño diꞌɨn dōo kadá kīꞌ o ne vatsí ɨɨn ntií ka ti dōó tsa nté vata téꞌ ñu kúñūꞌu ne nté vata dóo tsa ne nté vata téꞌñu ne kúñūu nu íkan ntɨꞌɨ kateꞌ ño kada ne kuītsi káku ñaꞌa ñá kuvī i ntíko vii o ntíko kāꞌan ño ntíko kada ñɨ ní o ní taꞌan go tsí vēvií ja í nantíto ño ne vevií i é stenduu í vóꞌo io vii o niꞌi táꞌango da ñoó ngaꞌ iꞌa ntiosí ne vóꞌo ō tsí kunani taꞌan ñō niꞌña ne tsí ngāíkán ntiō ntiusí